Maktabda zo‘ravonlikka qarshi kurashning samarali usullari orasida ta'lim va tarbiyaviy dasturlarni joriy qilish, o‘quvchilar orasida hamkorlik va do‘stlikni rivojlantirish va o‘qituvchilar va ota-onalar bilan yaqin hamkorlik qilish kiradi. Zo‘ravonlikka befarq qolmaslik va jamoaviy ko‘mak ham muhimdir.